Araba, apon edwuma a? Akwaaba! Mara muhu dɛ aberɛ paa yie. Aw, ͻnnyɛ hwee, hyɛ atar ɛ. Guar na hyɛ atar na yɛnkͻ - yɛnkͻpɛ biribi ndzi. Ndɛ medze wo bͻkͻ sene bea hͻ. Erokͻhwɛ sene na yɛdze agyegye hɛn enyiwa ntsi yɛ ahosiesie na yɛnkͻ.